<hesitation> mauri namodia momoherea. Dala idaudauai mauri namodia. Mauri bedikam bena- bema, oi sibom ese, dala dikanai oa, heauam. Lau eguai beh mauri namona beh, davarai, badina laube davara taugu dain. Bema oi tano taumu, oiemu beh, tanoai bodavariam. Laube davara dainai, davarai naitaiam beh mauri namona. Davarai na asi kererena ta, davara na, mai moalena mai hisihisina bona mai hekwaraina. Negaidia beh haraga herea bomoalem, bodavari namonamom bomoalem. Negaidia beh, baso davarim, bo hisihisim, negaidia beh, bohekwaraim. Toh bema, nauram, mauri namona neganai, laube davara mo balaom, basina inuinum o basina heaim. Laube davara mo balaom gwarume batahum balou bamaim, egu bese bahenidiam. Baia maketidiam o baia hoidiam o baia selidiam, bese daidiai. Unu amo, bese bemoalem, begoum, ia, mero namona. Davarai emaurim, seh inuinum, Seaim, davara mo elaom haoda mo elaom. Gwarume mo etaum emaim, houna aoda mo ekaraiam. Asiena heai ta, seaim, seh inuinum, davarai mo amaurim. Davarai, dubu gaukaradia ekaram, davarai, hedurum, gwarume kahadiai bona bisisi kadi. Toh aitaga, bema, mauri namona davarai ma namoherea. Bema davarai bobisi heream neganai, inuinu gaudia o, haedika gaudia o, heai gaudia na basio lalodiam. Oina davara, gwarumena iabina lalohadaina mo bokaraiam. Dinai bolalohadai laiam, hanoboi bolalohadai laiam, gau dikadia, inuinu gaudia o, siga veri gaudia basio wari laidiam. Oiemu, lalohadai, lalo hekwarai, gau boudiai na, ona davarai mo bohatoam. Bema oi, lalomu idoinai, bodihom bodavari namonamom, lalom bemoalem, emu mauri danu benamom. Emu ura gaudia dan, bodavarim gwarume amo. Gwaru- gwarume iselinai, emu ura gaudia bohavaram. Maragidea kohu, adavam ena kohu bese edia kohu, eiava, dava dan bohenim. Gwarume monina amo dava bohenim, keken bo- bohoidiam o, varavara boduru laidiam gwarume monina amo. O negaida beh, raisi kavaka rumai neganai, stoai basoa hoiam. Oibe boloum davarai boa abiam, haragaere. Dain davara maurina beh mauri namona. Na, oi sibomu. Dia davara ai olaom, gwarumena oabiam, omaketiam, ba abia, inuinu gaudia bahoi. Las. Bavabia, bese baubu laidi. Unu amo, mauri namona bodavariam, davara, maurina lalonai. Davara, negaidia ma, maurina kerere. Mauri lalodiai, davara maurina lalonai, negaidia, mauri, dia namo.